निर्णय लान्नो कृत्रिम बुद्धिमता ए आई उपयोग लान्नो ईद जटिल बहुसत्रिय मुद्दा नीच। होदो चू शामिल नीच नैतिकता रंग सामाजिक प्रभाव। ए आई निर्णय लान्नो सटीकता, गति, रंग पैमाना ऊ दृष्टि महत्त्वपूर्ण लाभ प्रदान लांच। ए आई एल्गोरिदम विशाल डेटा सेटओ ऊ, विश्लेषण <hesitation> लान्नो पैट्रन ऊ पहचान लान्नो, निर्णय लान्नो, मदद लांच। ए ली ए आई निर्णय लान्नो नैतिक चिंताओ रंग हुनु चू प्रमुख चिंताए दू। निष्पक्षता रंग पुरवाग्रह, ए आई एल्गोरिदम पुरवाग्रह ऊ ग्रस्त हाचिद। होदो निर्णय लान्नो कमी कारण बननेद। होदो चू जिम्मेदारी रंग जवाबदेही, होदो स्पष्ट मा लांच, हात ज़िम्मेदार दू। डेटा सुरक्षा रंग गोपनीयता, ए आई निर्णय लान्नो विशाल डेटा सेटा ऊ उपयोग लांच, डेटा सुरक्षा ऊ चिंता ली जवा पैदा नीच। नैतिक मुल्यो समावेश नीच हुजु चू कुमो। दो नैतिक दूविदा ऊ कारण बनेच हुजु।